Nebyë dun xi'im yaj tëyën mëdyëbëch ëch dun na, na modobyë yë xujtyë, yë xujtyë ko'ok ob a'ax yë naje jyëx kyay tyamëk a'ax je'e naje'e naxipëbadyëjëk yë ëch dun na najuëbyë y yëdun xa'ajpë xujtyë.